طبعا، قد يكونوا أقل سعادة الحين بسبب التكنولوجيا الزايدة، والضغط الأكاديمي والاجتماعي، <noise> لكن لديهم فرص ترفيهية وتعليمية أكبر. يعتمد الأمر على التعريف بالسعادة والبيئة اللي يعيشون فيها. في ناس يمكن ما عندهم نفس إمكانيات هذا، وسعداء، وفي ناس عندهم إمكانيات، وبعد مو سعداء. هذا يعتمد على البيئة اللي يعيشون فيها.